我觉得讲，市区的内应该得垃圾得倒得清，每天都得清，清澈，嘞隆沟的水得给流通，不能生蚊较多。

那个女人的健康我每次就说去运动去教堂去教堂找朋友，比较多去运动比较多和看书。

um 我 [suka] 我 [suka] 煮简单的东西。浅浅的汤的东西。um 是汤的东西。是 豆腐, 是汤的。

这啊，在学堂啊，怎样跟人好好，啊，排排啊，就是讲啊，话别多，um 话别多，um 做应该做的东西。啊

我就是在学堂学啦，啊，tapi 讲兴华话就在家学，啊，在学堂我们没讲。啊，华语，英语，我，我们马来西亚那个啊话，是这样，在家就讲，讲兴华话尔。

我 suka 它，会欢喜它帮助我，我困苦的时头，它会跟我啊怎样解释去做，嘞我经济困苦的时头，它叫我啊怎样计划去做。

是啦，啊，不，不一样那个年岁的人我们用这科技呃，定得是不一样那个办法咯，有的人较年轻就用较多它那个，里下那个啊啊功能咯，啊，这较老的就用简单的，我们用普通那个用法尔咯。

哦，洗手啊很重要啦，手你得要洗清洁。每次手，手不清洁是讲，你，你拿那个东西你摸的东西全部不清洁，这样款那样病啦，有的摸的全部弄到咱身体不健康咯。

我头次是种胡椒，嘞种胡椒的时头你会非常小心，它的土啊怎么放，嘞它的胡椒仔啊怎么种，等它大棵生的时头，你有能力採，嘞採了有能力卖，嘞有钱。

um 我很 suka 去中国。很好嘞。

um 是讲我的朋友他会紧张来讲，我会跟他讲，别紧张 then 能够的，um 深呼吸一下，um

我们这里的孩儿啊，这阵孩儿啊全部玩耍什么，玩耍电话咯，啊，去有啦，pun 有晚头后尾会叫，带孩儿去游泳啦。去，去那呐的这呐玩耍位，带他们去外头玩耍玩耍这样。搭脚车什么有啦，啊，tapi 较多是玩电话。

这这样款的，我们哈较多是要用登记啦，um 还有那样的 [um]passport um 我们这边叫做 passport 啦跟登记。啊就能够出国了啦。

我，它政府有帮助那非常不一样的那个话，因为读英文，读马来文，读华文，因为非常多人不相同，有辣子，有华人有马来油

学堂啊，家，家，家庭的老母亲啊 um 怎样去倒脚手孩儿，um 我们就是要排排 um 问好势 um 学堂交代什么。um 回家老母亲看什么事情有做没？

[um]玩什么游戏[um]玩，玩。。。诶，那样那样的天空的云怎么讲妈，[um]云怎样讲，云哈？呢云啊，天空的云怎么讲，云啊，天空的云怎么讲，哈？天空的云啊，怎么讲？天顶的云啊，云啊，[um] <noise>

哦，收不好，它的线收不好，这就，是线收不好啦，跟电话没关系，什么标头的电话，没什么关系。线要会好，um 会稳，咯就会收到。

我 suka 吃这样款 um 较欢喜的那个，um 他那个吃咯，这样满满参参的我就不 suka 咯。

um 我是，我这次我去的那个国家 baru 两个 um 两个那个天气咯。一个是雨天跟很热那个时间咯。um 到位不是像呀别，别的国家这样有四，四，四那个，四季的时间咯。um 到尾这次没，没下雪，没什么。

um 有啦，我每次是去 um 坐，坐那小小个那个，小小架那个那呐的 um 船儿，um 去，去这边那个 um 江下的位去玩耍咯。um

um 较多用那个就是啊电话，啊电脑。um 我没什么其他的，暂时没什么其他啦，用这样款的东西，用这样来生活 nia 咯。

um 我 suka 白色 um 青色，较浅一点的青 um 黄黄的色，浅浅黄黄这样，这样的色，这，这两样色较 suka 咯。

哦，不健康的东西，就是那样的啊，面咯，啊，这面啊，快熟面这样讲，啊，这就较不健康咯，还有啊那样的，嗯，冷冷那个，啊较冷哦，啊这样讲是不健康的东西咯。

um 我 suka 的运动啊，就是走路，um 大气功，um 这两种咯。

我那个这呐那个学堂，是我们要学三，样那个 um 话咯，um 华语，红毛，跟番呐话，这三样。

我爱吃芹菜，芹菜，芹菜，青菜，嘞苋菜，油菜，嘞鱼。

um 这较长的时间啊，去运动啊，这过头长，啊，pun 不好啦，运动啊，可以要在一小时以下，咱做的运动就是较好较对，对身躯。

是呀，啊，你手电话是定得要用的，没手电话啊，就觉得讲很不方便呐，啊，没时我 pun 不能，要找去那电话，有电话就较方便。

我 suka 穿较长的裙。较长 um 较长一点还有阔阔那款。

<noise> 我本地的国家有一个黄乃裳，他中国带来的非常多人来开，开广诗巫，嘞住诗巫，种胡，种塑胶，每个种塑胶卖。

um 这这样我就觉得讲生日哦 um 我就觉得较好咯这样讲。也没什么 suka 咯。um 这较欢喜的事情咯。um

我朋友紧张的时头我得叫他讲，静，会静静想，呐慢慢去解决，解决你的，呃，困难，困苦，嘞去做你困难啊怎样做。

这，啊，音乐家，我，音乐家就没啦，啊，这本地 pun 有声乐家，这歌手啊，就张学友的歌就较好听咯。较 suka 他咯。人 pun 很呀好。

会啊，会，我那个母亲会每次会讲，会啊，每，每次会会她会讲，啊，家那个历史咯。啊，她讲了又讲咯。啊

政府啊，政府有啦，它，它有做很多的路啦。um 还有其他那个 um 我们这个水呀，电啊，全部有啦，这政府有做掉啦。

哦，今天那个天气啊，啊，云很多咯，日头一点儿这样，啊，了了这样没热没什么，今天天气算很好咯，啊，不讲很热。啊。

我运动要去打篮球，因为篮球有两队齐比赛，嘞有朋友，嘞你会觉得打篮球你会，会觉得越高起来，嘞不肥。

um 这阵讲快乐那个时刻。呐像这阵那久咯，我能够录音 um 跟世，跟咱这讲兴华话的世界录起咯，我有觉得讲这样很有意思那个 um um 这很呀有意思那个活动咯 um。给这兴华话能够讲，给人讲下去啦，以后人全会晓讲。

哦，觉得玩耍位啊，我觉得去玩耍位有哦，就是这，啊，新疆咯，中国那个新疆，啊，这是很好玩耍的位咯，它每个景点全部很美，很呀特别，很不一样

我们这边啊较多是用现钱啦。有卡啦，手机 pun 有啦。是讲嘞，啊，货，他的货就没啦。

没用电话。um 没，我 pun 没记那些东西，若是讲有若是讲有什电话有什么打来不知的人，这样我，我们较烦恼一点啦。其他就没什么啦。啊。

我内那中，头次的药是讲吃香叶，香叶吃，吃，吃多多香叶，尿小会清洁。嘞吃 hia 你头会不痛。

啊，这阵 um 孩儿全部是看这样的绘本，故事书绘本，啊，我们在，这样这绘本咯全部能够看很多故事给孩儿听。um

这用这，这网络银行啊，就没办要用咯，tapi 嘞，你没用哦，咱没用又，又没什么会好，所以要用。um

孩儿啊，孩儿在我们这边 um 较多是玩电话咯。um 玩电话是较多，电话里下的那个 um 玩耍那个 um 这样的，um 什么是玩手机咯。大人 pun 很方便，就是给电话给你，

我喜欢读数学，因为数学你生活内每天都要算，嘞头脑每天都得练，嘞你每天啊怎样算，啊怎样加，啊怎样减，嘞生活中都需要有数学。

um 科技做东西？um 没，这阵五层，六层，诗巫，想讲科技要 um 贪什么方便啦，可能以后较到年岁的时间哦，可能就看法较不一样咯。

我的国家就有落雨跟天气热，嘞落雨的时头，每次人会淹水，嘞较不方便，嘞天气热的时头又热到够饱起。

啊，我们这边啊，会啦，我们有做 um 圣诞节咯，啊，还有 um 中秋节啊，还有这边 pun 有端午节，还有我们过那个这全部是应该每次有的啦，每年全部有的啦

我 suka 做运动是讲每个人煮一碗好吃的自会晓煮的嘞都提去那位每个人聚聚合吃。嘞你吃我的味道，我吃你的味道，每个吃不一样的味道。

um 有啦，想讲有哦，怎样能够把东西有喔，啊摆美美啦，啊，摆盘这样款，就什么，呃，庆祝的时间，能够摆美美这样，我是想学的东西啦。